Gne hélicoptère igny koa da sy lalako ndre iaho da variagny mangety an'azy igny lefa mandalo aminay eo henoko magneno roo <noise> defa variagny iaho magnety lanitry hoe akognaia loatry e fomba fandehanan'itoa raha toa, izy da mahay avao koa e vazaha namorogny an'io raha io ka.